کنگارو کے بڑے بڑے پاؤں رہتے، انکوں کیسا مدد کرتے بولے تو ان کے پاؤں کے تلوے رہتے، وہ بھی بہت بڑے بڑے رہتے، اور ان کی رانیں بھی بہت چوڑی اور بڑی رہتی۔ انکوں کیا ہوتا، جمپا مار لیتے، گھومتے تو اڑکیا مار لیتے۔ انہوں ہمارے جیسا چلتے نہیں، انہوں گھومتے بھی کیا ہوتا۔ آسٹریلیا میں جہاں کنگارو رہتے وہاں بہت گرمی، بہت ریگستان جیسا رہتا، جھاڑا رہتا، تو انکوں جلدی جلدی جانے کا رہتا۔ انہوں ہولے ہولے نہیں جا سکتے، جلدی جلدی جاتے۔ کائیں کوں بولے تو انکوں پانی ہونا رہتا، کھانا ہونا رہتا، جس کے واسطے جلدی جلدی انکوں جانا پڑتا۔ تو ان کے پاؤں رہتے، وہ انکوں سامان لینے کو بہت مدد کرتے۔ ان کے جو بڑے پاؤں، ان کی بڑی پونچ، ان کا پورا ویسا ڈھانچے میں بنا ہوتا کہ انہوں خود کو سامان لے سکتے، اپنے تال میں بنا لے سکتے۔ کائیں کوں کودّو مارتے وقت کبھی بھی گر سکتے تو وہ سب سامان لینے میں بہت بہت کو مدد ہوتے انکوں۔